Telefoniq tüütäseq niimuudu, et näq ühendäseq kats inemist, kinkal om telefon. Ja sis ku üts kõnlõs midägi, sis telefon tege tuu signaalis ja saat <hesitation> tõsõlõ telefonilõ, ja sis tu tõnõ tõnõ telefon, tege tuu signaali jälki <hesitation> helüs. Ja sis niimuudu edesi-tagasi käügi kõikaig <hesitation> üts signaalõ saatminõ ja sis saq kuulõtki tõist inemist.